Laku jnⱥ kuiina tö ixin guó tⱥⱥ, ixin tö jü, ixin myy, ixin tö itu, ixin <noise> juu, ixin tö laa’, tö ixin juɇɇ’ kö’ I kuⱥⱥ lɇ óo jötu tö nⱥⱥ kö’ bii ée’ tó’, <noise> jöto xíi xin kö’, my yǿǿǿ’ xin kö’ dsa <hesitation> tö ibii náa’ dxíjuí ixin my <noise> yǿǿǿ’.